I randragnanahy ty zany tiàko boriàna nefany a izy io an izy boriàna e sy hoe boriàna sy tonga de hoe boriàna jiabijiaby fa le ambany zany a- atao karaha coupe garçon-gna zany izy e le ambany atao fohifohika de le ambony atao lava, de le ambony lavalava igny nefany a lokiagna atao lokiagna marron marron di sady malamalaka grenat de <hesitation> atao misy fagnitra am'zegny izy akeo.